Ere ýn kö’ jélⱥ ngyy júu ejuⱥ’ arelí juó’ ere ñín sin eajia’ re káa’ lajy, <hesitation> lajy ñí tii lajy juⱥⱥ’ rá’ ju jmíi lajy e jɇɇ ra lajý jmí lɇ lajý exa xé’n la lajy jötu jná lyna <noise> jö ere lí juó’ kí la’ relɇ mý jáaá ro’ aexa lajy exa mý jáaá jötu kalý’ bá xi iⱥ iⱥú’ra k aguó ejö, jö lɇ na jná, relí bá ejö ú la ‘née’ e ‘ná’ re kuɇ ná míi ná ba ‘née’ jö ne ere jmⱥⱥ lajy sún ejÖ relí bá ejö jötu sí ‘ná’ ro ejö e ‘ná’ re lǿ ra kiá’na jýn jööra jýn kí xa bá óora kiée’ ejö xaba jmýy kiee’ ejö re fⱥⱥ’ ra xaba ejö ajia’ re lɇ e ajia’ relí’na kö’ jö kí la ä’ e jmⱥⱥ dxii bíi lajy e lɇ la’.